Fillar juda katta, aqlli va judayam kuchli xotiraga ega hayvon hisoblanishadi. Ular bir-birlari bilan oyoqlarini yerga urgan holdagi chiqqan vibratsiya orqali muloqot qilishadi va ular yo'qolib ketish xafa ostidagi hayvon hisoblanadi.